باش نصوب كيكة ساهلة ماهلة، كنخلط جوج كيسان ديال الطحين وكاس ديال السكر و نص كاس ديال الزبدة وجوج بيضات نص كاس ديال الحليب وواحد معلقة د فاني، كنمشي كنسخن الفران على مية وتمانين درجة وكندهن هداك القالب ديال الكيكة ومن بعد كنكب هداك الخليط في القالب وكنخليه في الفران من ثلاثين حتى خمسة وثلاثين دقيقة، ومن بعد كنخلي الكيكة تبرد وهاهي واجدة.